जोर मका एक नवी रानपाचे रेसिपी आनी एक पैलिचे जानलेली रानपाचे रेसिपी करुंक जाई। निवडपाक लायले झाल्यार हांव तितून पॉयलो हांव एक नवी रेसिपी रानपाचे शिकतलो। कारण मका एक नवें जेवण कोटोलें आनी मका नवी वस्तु शिकपाक खूप आवड असा। पण जोर हांव पायलिच जाण असलेली रानपाचे रेसिपी करतलो। तितून मका काई शिकंक मेवचेनां आनी नवे शिकण भुधिचो वाट पासून जाता। आनी मका नवी गोष्टी शिकपाक खूप आवड असा जे हांव आपल्या घरवाल्या वांगडा रांता सुधा।